Hegmafikonii ada ishian ada gudio ada birii kabd amo ishineni won ishian uspain kasa dufte dumi dinini Catholic dumi amine dumi sheria dinia ta jiirtu useman asanta yedeni dum siku inama duet jiraa dum amine our lady of gadullupe jiraa dum sagale ishin nyatinen sagale birii nyaatie sagale ishian taa takosi, buritosi, turtila, tamalesi, echilada, sagale sun nyaatie sagale ishianen dum amine mambo warianen lila faan jirti